Al e 'na bela dumanda. La vita üman-a al a üna valut autissima, al e la coza pi impurtanta <hesitation> ëntà asolümënt pa gavé la vita a ün'autra persun-a u la rüiné u fe d'mal a ün'autra persun-a perché al e la coza pi ëmpurtanta dël mund